المسافة اللي يجدر الإنسان يمشيها في يوم واحد تختلف من شخص لآخر وطبعًا تعتمد على عدة عوامل زي العمر واللياقة البدنية والعادات اليومية طبعًا بالنسبة ليا أنا أجدر أمشي من ثلا إلى أربع آلاف خطوة في اليوم، وهذا يعادل تقريبًا حوالي متي- اتنين كيلو متر بس بعض الناس يجدرون يمشون أكتر بكتير وخاصة إذا كانوا نشيطين.